أحب أسمع الموسيقى الكلاسيكية, مثل أعمال بيتهوفن, وموزارد, أيضاً أحب أسمع للروك, مثل فرق مثلزا بيتلز, اوكوين, ثالثاً, البوب الفنون العصريين, مثل واد ش- شيران, كذلك الموسيقى الشعبية, مثل موسيقة التقليدية, في مختلف الثقافات.